जु खेलकूद मा जुआ लगौदा सु बहुत ही गलत बात छ पैसा लगोणा खेलकूद में सु बहुत अच्छी बात नी छ सु जु इन्सान तैं गलत राह में लेके जौंदु।